Izy koa dobo ny tany ny ragnomasiny nahadobo azy de samby magnana hevitry zay afahany magnavotro tenanazy ny ologno asa ohatra hoe amin'ny alalan'ny lomano sy ny tariny na zany zay zany le fahaizako azy.